कारका मुख्य भागहरुमाइ सबहै पैल्ली तैको इन्जन हुन्छ, जैलाइ तैको मुटु भुण्णान। ततिपछा गेयर बक्स, जैले गाडीलाई बिस्तारै गुडुन्याकि, अलि जोरले गुडुन्याकि भुण्यामा सहयोग गरुन्छ। तसोई ब्रेक भयो, ब्रेकले आइपड्या बेला समस्या पड्या बेला गाडीको गति घटुनाकी लेखा अथवा रोक्दाकी लेखा प्रयोग गरिन्छ। तसोई सस्पेन्सन कत्ते खाल्टा खुल्टी भया भुण्या धक्का लाग्दा बठे बच्चाकी लेखा, झड्का लाग्दा बठे बच्चाकी लेखा तै को प्रयोग गरिन्या भयो। तसोई स्टेरिंग, स्टेरिंग भुण्या चाही गाडी कै दिशा तिर घुमुन्या दायाँ भुमुन्याकी, बायाँ घुमुन्याकी तैकी लेखा स्टेरिंग प्रयोग गद्दान। तसोई इन्धन तै मा तेल राख्दया, तो पनि अति आवस्यक भयो। तसोई ब्याट्री, बत्ति बाल्लाकी लेखा, इन्जन सुरु गद्दाकी लेखा, गाडीमा भया एसी, रेडियो चलुनाकी लेखा तै को प्रयोग हुन्या भयो। तसोई लाइट अथवा बत्ति तैले आगाडीमुख हेद्दाकी लेखा, आफ्ना छेउ छाउमा औन्या गाडीनलाई बाटो दिनाकी लेखा तैको प्रयोग गरिन्छ। तसोई पाङ्ग्रा भया, टायर भया यिनुइ हुन् खासमा कारका विभिन्न भाग भुण्याका चाहि!